<noise> Ps si nagel sapüet ningue tiliem ps ñiwew anop guardia ñiwew shik este salpean najues sanamet mansorroj akuej shik este avisar porque solamente ñiwew anok guardia ñiwew apajuw ajtipuw pantsorro y asanam shik tikorrul tuan ñiwew anachish ik ijiw achish sha machet ñiwew ajlikiw contento lambuw lambieluw shik ngue porque a veces sapois saponguk sapen mien bendición sam natiel tiel korrul porque solamente ñiwew nok amigo ñiwew pasik ambuw natieck shik y siempre ñiwew alekiw alerta akuej kuej an manguilliw ñuet pansorroj, pansorroj ñiwew y ñiwew aleji contento napey nabieluw najchiw atiw laji contento pashes puw toch nüt tison ñiwew meat atuan lasam lanachut shimachet lamajawuw ñew lambuw y luego likiw contento porque ñiwew solamente makiej liwew sajuy makiej ñiwew siempre lakiw makiej shik.